وہ وائن کی باٹل کیسا کھولتے بولے تو، وہ کوک سکریو بولکو رہتا۔ کیا رہتا، جیسے ہمارے سکرو ڈرائیور مانا رہتا تو ویسا ہی رہتا۔ لیکن وہ بڑا موٹا رہتا۔ اس سے کیا کرنے کا بولے تو، اوپر کا جو ڈھکن رہتا، اس میں وہ چبھو لینے کا، گول گول گھوما لینے کا۔ جیسے سکرو ڈرائیور کو کرتے ویسے، گھوم گھوم کے فٹ کر لینے کا۔ پھر ایک طرف گھمائے تو دوسری طرف گھما کے زور سے کھینچ لینے کا۔ ویسا بولکو وہ باہر نکال دے سکتے اور پورا پورا ڈھکن نکل جاتا۔ وہ لوکھن کا رہتا۔ دیکھو، ایسا گول گول نوڈلز جیسا رہتا۔ وہ اوپر سے تھوڑا دھار کا رہتا تاکہ اوپر جو ڈھکن رہتا اس میں گھس کے پورا باہر نکال سکے۔